די מענטשן דארפן האבן א בילדונג און אזוי פארעמט זיך די מחשבות, די וועג פון טראכטן, פון די מענטשן. אויב זיי האבן איינער וואס לערנט זיי <hesitation> און זיי האבן- מ'לערנט זיי אויס די ריכטיגע וועג פון טראכטן דעמאלטס קענען אונז האבן גוטע מענטשן אויף די וועלט.